بحب اسمع كل أنواع الموسيقى بس اكتر الموسيقى اللي أنا بحبها هي الموسيقى الكلاسيك لأني بحسها انها هادية كده مبتسببش صداع بتساعد على الاستجمام كده بتسمعها بتخلي البال رايق